No seo um külh noq küsümüs, minkast ma midägi arvo es saaq. Pidi tõlkõmassinat pruukma. Et kuimuudu huhmrih nuiagaq asjo ja- jauhõtas? <laughs> No midä? No tambit purus humrih määntsegiq teräq vai midä sääl tetäs ja sis nii saatki jauhõtus.